I takela-masoandro io da fitaova raiky io hamokatsy herin'aratsy baka amin'ny masoandro. Ireo zagny da tena manampy amin'ny fanamboara herinarasy azo havaozy. Da matetiky e ny olo ambanivohitsy any da mampiasa an'io, da misy koa ny indostria reny koa zany tena mampiasa anazy io